أول شي بنحط الماء، أول شي نحط الماء في الغلاية، ولما يغلي شوي- شوي نصبه بكوب ونضيفه بعدها هيك نضيفوا كيس الشاي ونخليه ينجع لمده من تلاتة لخمس دقايق حسب ال- القوة إللي تبيه، وبعدها نضيف السكر إللي تريده. <hesitation> نضيف الحليب، لو حبيتها بالحليب وهيكي.